ס'איז דא קומפוטערס, טעבלעטס, לעפ טאפס, פאונס, איז דא אלע מינע, ס'איז דא איי פאדס, איי פעדס, און מוזיק פלעיערס, עז און עם פי טרי, די מין זאכן.